De ny fomba ianarana fiteny vaovao zany, anao zany voalohany tokony mba mahay an'igny hoe ino fiteny ianarako io, faharoa anao mila manana fitaovana ndesinao mianatsy an'igny teny mbo tsy hainao igny de mpampianatry moa zany eo avao koa manoro anao, manome fahalalana zay fa azony mahakasika an'igny raha igny sady manampy anao koa igny mba tsy ho very anao, mba tsy mivaona ianao.